أنا نشأت بالكويت تحديدا بمنطجة اسمها السالمية كان الوضع هناك هادى مرتاح، كان فى وجت الكل يعرف بعض، كنت دايما ألعب بالشارع مع أصدقائي ونشوف بعض بشكل مستمر الله هالأيام كانت حلوة، حلوة وبسيطة.